Mebɛpɛ dɛ mͻkora buukuu biara a wͻakyerɛw no pɛn wͻ wiadze yi mu kyɛn dɛ menya mfonyin biara a wͻayɛ no pɛn wͻ wiadze yi mu. Osiandɛ, buukuu biara a menya wͻ me korabea no, motum na menya wiadze yi mu amandzesɛm biara wͻ mu. Ntsi sɛ mihia buukuu bi akenkan na medze esi ͻhaw bi ano a, mibenya. Na mbom mfonyin no mmfa me nnkesi beebiara.